Chunki har doim nimanidir aytmoqchi bo'ganimda meni eshitmagansiz. Umuman menga etibor bermagansiz. Bu do'stlikka kirmaydi. Va men sizni do'st deb hisoblay olmayman uzr.